كنت هفضل العيش في عالم خالي من الفقر وده لأن العيش في خالي من الفقر هيكون عند الناس فرصة اكتر للحصول علي تعليم جيد ووظايف مناسبه وده هيحسن من دخلهم وهيحسن من جودة حياتهم وكمان الصحة النفسيه هتتأثر بشكل أفضل لأن الفقر بيؤدي لمشاكل صحية ونفسيه كتير